Bir putih titulutuun cocok nani tu padosa <hesitation> sawo ko sayor bir taldeiti cocok na sei tu pak <hesitation> palutuun <hesitation> pekanen <hesitation> pasu pe supaya tu sedap penanam sayor woh nasi <hesitation> embire epulu titiih pasiwonei nasi jah pa apa pa do <hesitation> serak.